Toy izao ny kolotsaina japoney. Misy fifangaroana kolotsaina sinoa, korena ary ireo teratany japoney fahizay. Ny japoney koa dia manome lanja ny fifanajana sy ny fanarahan-dalàna.